म्ôर् बहुत् धर्न जुत असे, जने धरक् म्ôर् मोर्निन्ग् वोर्क् करिबोकोले म्ôर् रतिबर्, हेइ जुत पेलेक्। हेइ जुत जो म्ôइ अकल् खुस्करि बकनै रखि धोरिसो, हेइ जुत जो खुस्करि ऐलो, अहि तक् धुने अके रखि लो। रखि लो दोत् दिओ, केतु म्ô हुकलो, हुकत् होइ दिलो अको। अको थेक् ओफ्फिचेर् जोत एक् जुत पेलेक् असे, केतु ओफ्फिचेर् कोलो। ओफ्फिचेर् अबर् अहेलो, अहि तक् रखि दिलो, रखि दि। नेक्स्त् जुत म्ôइ अको क्स्स्स् पेलेक् धोरक् जिमोद् जम्, जिमोद् जो जोत अतुर् म्ôर् पेलेक्। केतु म्ôर् अन्न जगत् लेकेत् होइ लो, अरो तेक् म्ôइ पिअ बिहु खबु अकल् जुत जम् म्ôइ। हेइ जुत जुत म्ôर् लोग् हेतु बिदे बिदे असे। जुन्तो जगतर् लोगत्, जुन्तो सोतर् लोगत् मेस् करिबो, जुन्तो फोर्मल् बेनर् लोगत् मेस् करिबो। हिनेके ननन् ननन् जुत असे म्ô धुने अके धोरिसो। करन् केतु म्ôइ जितु लोगत् मिले, हेतु लोगत् पिन्दे जओ। होनुर् पर्त्य् होले हेनेइ नोर्मल् धेरेतो पिन्दे जओ। अरो जित धोरक् धमर् पर्त्य्रे केब दितेले म्ôइ भै भै कोतोर् लोगत् मिले फिले पिन्दे जओ। अरो बरि खतिन जुत म्ôइ ओलए जओ। गम्बर् त्य्पे असे जुत असे, करन् केतु हिरि म्ôर् जनु बुकतु फोहिर् न लगे, होनुर् फोहिकोन् लेतर न लगे। हेइ करने म्ôइ गम्बर् तु बिअ बहर् करो बरि खतिन, अरो नोर्मल्ल्य् जुत बर खुन् न थके, जुत म्ôइ हेइ जुत बिन्दे फुले थको।